komi tawe e bidi tomi ɗane e abidi to mi nyamu gonda tawe a bidi ɗanatawe miɗo nyama haa abada. Neɗɗo to nyamai fu wala ko wawi waɗugo